मिस्र के व्यंजन विविध हावयं। मिस्र के हर क्षेत्र के अपन विशेष पाक परंपरा हावय। मिस्र के कुछ लोकप्रिय व्यंजन ये हावयं। चाउर भरवां सब्जी, हुम्मस, फलाफेल, शावरमा। कबाब, कोफ्ता, कोषारी, मोलोखिया, फेसिक।